هلا صديقي عرفت عارفة إنك تواجه صعوبة في النوم، <hesitation> ممكن أساعدك بشوية نصائح، أول شئ حاول تخلق جو مريح في غرفة نومك، مثل تقليل الإضاءة وتخفيف الضوضاء، إذا في أشياء مزعجة مثل صوت الشارع، جرب تشغل سدادات أذن أو مشغل موسيقى هادئة، حاول تنظم روتين قبل النوم مثل قراءة كتاب أو الإستماع لموسيقى.